<hesitation> Firenena haiky: Madagasikara, <hesitation> France, Angletera, Etats Unis, Espagne, Portugal, <hesitation> Chine, Japon, Korea, Aostralia, Rissia, Argentina, Kôlômbia, Brezila, Kanada, Uruguay, <hesitation> Paraguay, Senegale, Zimbabwe, Kenya, Ghana, tsy mara f'izay.